<...ptoa>Maro moa ñy raha ilà ñy lalan-drano: -Manahaky anizao ñy fisintoñan-teña rano mandeha mañ'andakozin-teña añe. mandeha mañaminy ñy moramban-teña añe aminy ñy traño fandroa zay. mandeha aminy ñy toera maro ilan-teña azy na an-tokotany eñy zay ataon-teña fantsakà rano.